ཀུང་གི་སྐོར་ལོ་སུ་བ་ཆེ་ན་དི། ཀུང་དེ་ནག་ཆ་མེ་ཆུ་ཀུ་མ་ཡེན་བ། རེ་ད་སིམ་ཆན་དེ་ལེགས་དེ། ན་ཅན་ཀན་ར་ཨིན་རུང་ར། ལབ་ཏེ་ཕཎ་ཏུ་ཆེ་ཏག་ཆི་ཨིན། ཏེ་་ནག་ཆ་གི་ཀུང་ཐམ་ཐུ་ཆོ་བོ་ཕྱ་ཏེ་གི་། ཨོ་དི་གི་ཆུ་དི་ཆུ་ན་ཁ་ཏུབ་ཁ་མི་གོ་ན་དེགི། ཐུ་ཀུ་ཀོ་མེ་ཏོབ་ནག་ཆ་གི་ཀུང་དི་ཅུ་ལབ་ཏེ་། ཕྱང་ཏན་ཟ་ཀུ་ཀམ་ཨི་སུ་ན་དི་ནག་ཆ་གི། མེ་ཐང་ར།ེ་ད་སེམ་ཆ་ཐམ་ཅེ་གི། ཨོ་་དི་ཀུན་པུར་གི་ཆུ་ར་ཐུན་ཏོ་ཨིན། ཏེ་་ཀུང་ནམ་པོ་ནག་གི་ད་བ་ཀན་ེ་གུ་ན། ཡང་ན་ཀུང་རེན་ད་ཀ་བ་སུ་ལམ་ས། ནེ་གི་ནམ་ཆུ་ན་ཁཇ་དོད་ཆེ་ན་དི། ཉ་མ་ཉ་མ་ན་ཅ་ནག་ཅ་གི་ཀིམ་ན་ཆུ། མེ་པ་ནག་ཆ་ཀུང་ན་གུ་ཏེ་གི་འཆམ་ན། ཆ་སེ་ཏེ་གི་བཀྱི་མ་ན་དགི་ཐུན་ཏོ་ཨིན།